कुकुर लाइ तसरि दिन को कति ब्यायाम चाइन्छ भन्बटि नाइ हुन । कुकुरको प्रजाति हेरि बटि तिनरो ब्यायाम या शरिर लाइ कति तागत चाइन्छ भन्बटी तोकिएको हुन्छ । जसो भोटे कुकुर छ्न, तै प्रकारका जो सिकार गर्दा कि बनेका हुनान तिनिलाइ चाइ बडि ब्यायम चाइन्छ, सिकार गर्दा कि शरिर माइ बडि तागत चाइने हुनाले, जो घरपालुव कुकुर हुनान सामान्य घर का पर्पोस कि लेखा मालिक देगडा हिट्या इसा उसा कुकुर हुनान तिनिलाइ चाइ सामान्य आदि एक घण्टा सम्म हिटाइज्ञा यता उता गरिग्या पुगिझान्छ ।